Chin rahca bwín dxii guéhbah tuhbi, téh vaporuhu, o chúhu núhun mazcáhyi lóhobah, o chúhu vaporuhupahca yáhnbah, stóhbah, shpuhulmonbah, ya chin rahcabah. rúh, rdzóhobah chohnna bwídzi shchxiadxú, chxí chxí guidxí tuhbi yíhma níhi, lóhon chxí chxí chéhe chiopa gu´dxaruh dzíyin lóhon, chin rahcabah rúh, ya chin riúhu dulori stóho bwín dzóhobah tuhbi té de ruda guéhbah o nin náha chúhu núhun cobah déh dxáha stóhobah, chúhu núhu dzáha stóhobah, par cue´dza dulori. un, ya chin riabah bwín shñíhi náhbah dzóbah ñizah dzidxi, chehé tuh batahgah shúhu lóhon chxí chxí dzibah lienzu richxí náhaah astáh ráhcah chxí chin rahca yícah. bwín, nin náhaluh tuhbi batahgah shcwa´han gun, rdáhabi núhu dzá cuchi lóhon chxí chxí shcáhan yíhca bwín nichxí náha ramuedxi ca´dxi chin rahcah bwín guerdidxi dzóbaha tuhbi té, guéhbah batahgah búhuyi, batahgah carnaduh, tuhbi dxídzi oregano, tuhbi dxídzi batashchxiyih. tuhbi dxídzi berbenah, nichxí náha para stóho bwín, rahcabha guerdidxi, chin rahcah bado´h guerdidxi, nichxí náha ramuedxí ca´dxi cwa´han yóohbah. tuhbi, cwa´han dzitah, dhxóbah róhobah, shníhirabah cun náha cwa´han náha dxídxi táha, nichxí riáh lóho rahca téheyin réherabih chin racarabih guerdidxi, nin náhaluh. rahca bado´h guerdidxi, guehbi tuhbi téhe, dzóhobahn láhan tuh plori, gahcan nin náha cwa´han yóohbah tuhbi, dxídxil táh, nin cwa´han dzitah, dhxóbah róhobah, nichxí. réherah bado´h ca´dxi, rahcan preparar láhan tuh plorin nin ya que láha guhuyih ya que láhan bialdah chxí chxí guéhe bado´hn.